Wukahamba amaghetse iwithawu okwabafu wamabya iwukakolhesaya omo iwithayomo wamabya iwukakolesaya esabuni iwahamba esabuni iwahamba obuli lhukyimba lhughuma lhughuma iwunemutheka mwesabuni, wabiwunzatheka mwesabuni iwalhunyuwutha wabirighunza erilhunyuwutha iwalhukamulha iwalhutheka omwawandi maghetse, wamabya iwukethasyatheka mwesabuni omurundi wakabiri, iwathasyathekamu. Wamabya isiwendithekamu esabuni iwalwiha mwamaghetse awawulyalhuthekamu awakabiri iwalhukamulha iwalhunika